Velosiped silliq va samarali haydash tajribasini ta'minlash uchun birgalikda ishlaydigan bir necha asosiy kompanimentlardan iborat, ramkalar g'ildiraklar, avtotransport vositasi, zanjir, tormoz, tutqich, o'rindiq, pedal va vilklardan iborat. Old g'ildirakni romga ulaydi va g'ildirakni boshqarish imkonini beradi. Bu bazi velosipedlarda zarba yutulishi uchun suspenziyani o'z ichiga olishi mumkin. Chavandoz pedallarni pastga bosib, pedallar bu harakat zanjirni aylantiruvchi kransepni aylantiradi.